Aika mahita fleur mitovy loko amin'ny havana rô aho. Matetika hitako a somary mangamanga dia ohatran'ny somary bleu marine ngamba ny paozin'ny raika igny. Dia izy no hitako mitovy amin'ny mitovy loko amin'ny fleur.